Manpaat sabon tu men itu manpaat pertamo e nian itu ontok moat awak toboh kak berseh, karne men toboh dak dengan sabon dak dak be sabon kak tadi nyawe toboh kak ngernyet, beleka, dak pokok e dak dak berseh. Nah lebeh dari itu ontok lebeh dari itu ontok ape name e ngilang kuman ngilang kuman di nyawe toboh di awak toboh ka, mangken toboh dak gatal- gatal kak tadi. Tu la men tu nak marak wang dak be sabon kan malu dewek toboh ibarat e toboh mengap- ngap bosok nyawe dak dak be sabon mandi <hesitation> olo ayam celor ibarat e, tu la ngape a manpaat sabon kak penteng ontok toboh di meka ahai, men wang bilek kak wang make daon kapok, pokok e pokok e yang yang bebueh- bueh model itu, make ako lah make sabon nio la ontok ngeseng nyawe. Nah tapi meka ahai sabon la ade la lebeh modah toboh berseh nyawe e kan dak haros toboh masok utan lagi nontot e model itu. Jadi itu la gampang manpaat sabon kak yang pertamo nian ontok merseh nyawe, merseh awak, merseh badan, nah yang kedue tu ngilang kuman di awak toboh.